En ikpowu kpe ena agyolo ma adole wa aba gyo owoni agyole ma adole wa ikpiye waya ka dawa ma adole woyoma akiba gebe ka adole ha kweyi aba kyegba ikpowu oye yaba oyama adole nu oya ebebe leni owoni emiye yangmo oya kwotu ko kyagba egba mu oni ya shiya adolenu ganio ogyo oya tiyi koza ko rore ogye oyatiyi mo ana shabo kokwo ona piyi mo ikpowu ni gya adole nu owe ni kwayo wi baga la ji ayo gbo adole mu wa shigbo oya kwotu ko kyegba egbani ya sayi mo ikpowu mani wa kano mani-la ikpowu mani gyano mani ase no gyolo yebe ni yama moji ma no mani yakyegba ni oni sayi yashiyaha mo ikpowu oni gya adole nu ishi nye ogyole ma adole nu kwo omoyi ka adole nu kwo omoyi kja adole nu oya yimu koga kusa koga pee kpanu mamani we ene awase ni ba gwe enani owoni kwa yuwe ena wi gayi gbola ni amowu ka adole ha wa shigbo enani ya yimu ya kwotu ko kyegba oya kyegba ishi oye oya gwinu byo ona yo ogwu sheni shini ona feyi ka adole nu ga Ikweyi koni oma dolehi, ogye manu biya wama owoni useni ke ikpowunu kwe anenu pini gubi la ni oya tiyin ni omene ya kye gba mani oya foko owoni ogyoko ya kikpi kebe nena kwikpawu oni ya nu ni, oya gebe ni ga shoko owoni ogyoloma, amikpowu kunulyoma, kpowu ni kwene ni ma adolenu oya kwotu kotewa, oya thewa dolenu moya tadole nu ogbogba la, oyu ma dolenu mo adale nu pi yohea ma adolenu pi ya wumu, oni ku henka dole hilo, ase nibiga nye oya wotu botunu biye ena ma, oya ti ko nonukpa nu, oya biya kyiyawa, ano kpa kyi kule ano gulo kpikpo owoni ke wadohemu ke, shini adolunu ya gebe ni nye agege ya tiga kpanu ya danu abo ya yo ma, ya tiga kpanu ishi nye oh oh zani owobize mani ba gye doleha owo na ma doleha, aba gye kamo adoleha piyoma, aki ba yimu ko gebe kadoleha, mama ni adoleha ya yimu ko gebe ko bizenu dede oya shosho ni ana bize ishi nye ena ase ni aya kwobize ogye mofu oyope kpobize ho, wawoni kilalo, gbawobize shishini aba ma doleha, adole ya likpohe maa aba kunu ki, aba kanu shini adolaha na, danu za ni aba yimuni, oye oya wo za roru, aye oya winyi ko gwogwa, aye ke aba sha ba doleha, sha doleha na gye ka mo, awa wakanu, anu gyeka mo yes omani ma wakanu dede la.